Nanakuta lulu ni chexe kudexi la já, hu u ju <hesitation> figura televición kudí, dia jan janendoxhí na nriu naka- manejar xhí xí hu u un jaku já nitiendó, yikan chí hó ihó jaltate yitati ño'a ñova xhité <hesitation> llu cuenta ni ché ndijan kúu televicion ndó.